ùŋle wèe ́nami zàyi ányì àámi lɔ ú nàa mìnɔ ɔ̀mì màa ɖàa trɛ́ɛ̀ ámi ni é nàmi ɖɔ̀ɖɔ éè nì zè lèe nyo fò dò éènìkuyìì. klekle, á ná fía alɛ màa lèe, màa nene àámi màa ìgbè màa lèe à nàáa go kása alɛ nàáaɖù ɖɛ́ɛ́ kása nene ìzè <hesitation> Ájafá nɔ̀nɔ nɔ̀ɔ ni kaɖi è ɖe flílɔ ítɛ nàáa ata bìsowɛ. kaɖi èɖe flílɔ ùŋonìì úŋonì nàáa dàwɛ̀ po ányi blɛ̀ɛ ù nàáa ku bìsowɛ kaɖi è ɖe flílɔ ù zìyiè, ùzìyiè nàáa ku bìsowɛ yá mɛ̀ɛ́ ɛ́ɖi ówó bà zó nyo ùɖù li Ájafá ɖìigbo cee màa fía ìzè lèe. úni fía ìnɛ̀ màa úni siɔwɛ úni fía ígbɔké à nàáa nyo ɔ̀gbè ányi àámi lɔ úni fía ígbɔké ŋà, úni fía ígbɔké à nàáaŋà úni fía ígbɔké úni ɖɔ̀siɔwɛ ni aɖu à nàáa dò kása kása à nàáa kɛ ányi lɔ lɔ nì ígbɔké lèe à nàáa wa éènɔ̀ ku únì ɖìigbo cee ówó bà zé flílɔ. úŋò ma nɔ ni éyi ikle wèe nàá mlaeyi é nèé nyréwu ikle sònìà ùŋle kuù onélìníè úni ɖi. ù ne ŋlè íɖì nyo nìlɔ ɖíni à nà mi flílɔ péyàti, kàɖi ìgbè màaké èé fa làa ìyì i fò to gbìnè à nàáa mù péyà le gblee kaɖi è ɖèe flílɔ kòkóò è béèsi fu ùwà kaɖi Ájafá nɔ̀ɔ ni ké ŋlɔwɛ ùŋò màa nì zaéè ɖi. ìgbè ɔ̀sì bèé zèe si, kele ɔ̀sì lɔ fè si tòo blù ígbɔké ú ni mla, kòkóò nó ŋoò, à nàáa mì gbee. kaɖi è ɖèe flílɔ kɔ̀fɛ̀, kɔ̀fɛ̀ lɔ ná hà tòo ébi blɛ̀ɛ ìgbè màa uni ɖòo soso màawu nà ŋò ètè uni ku, à nàáa zì amì ɖɔ̀ɖɔ̀ à nàáa zì onyo ùɖì à mì kèe. kíni sú ùŋle wèe nàáá mi nɔ̀ɔ ni é nàá mla ikle sònìà ùŋle kuù ùŋonì wèe mlàa ikle sònìà níìyà ku mò màa ba nɔ elíì, bìà bèe ŋlè íɖì nyo. kàɖi èɖe flílɔ ɔfɛ́ ɔfɛ́ nàáa dàwɛ̀ poányi kayi èɖe flílɔ, ikuwèe màa ènì àámi èle màa káɖí ɔwɛ náka bàni.